Raha hoe sakafo miainga amin'ny legioma afaka atao solon'ny sakafo nentim-paharazana misy hena zany izao a, ny voamaina no tena mety, ohatra hoe tsaramaso, kabaro ireny, de eo koa ohatra hoe mihinana haninkotrana ianao, mihinana haninkotrana matetika ianao zany de tsy maninona na hoe tsy mihinana hena.